No enero viin ñ febrero vijin didií káꞌni nedii vijin ño marsó o marso ne íteꞌnte dāvá i dava ñoó ne víxin dava ñoó ne í kaku iꞌni vāꞌá ño ābril iꞌní ñoo mayo dinga íꞌni kuēꞌén ti juniu iꞌni kuēꞌén csi ñoō julio kúntuꞌu davi á ma neé kúntuꞌu dāvi nte nte juniu á mā ne á má kuia ne ñaꞌa tsi da nte juliu kunduꞌu daví ika neé kú nduꞌu kɨɨn dāvi agosto juliu agosto kkɨꞌɨn dāvi inka ne éste setienbre setiembré na kakɨꞌɨn davi estē íka teꞌnte dáva davi vtito vi a kakɨɨn a noviembré á ma kuia nēé kakɨɨn ga davi ñoo noviembre in kā nee o otubre noviembré o disiebre ndɨ́ꞌɨ kuia dukā viíjin na in ka ntɨ́ꞌɨ kuia.